Cuando kauk ba chi'iuk pus kauk lanu'u pues es timjiem de rapu jay kanjet ximjieng de buen cuando kanan juy kuma ndutaung pues es cuando juy ya ndupup kuma l'eung tameiñ kujupu kua kuma ndutam nda ximjieng y napu ne kauk lanu'u timjieng pero antes kaung es timjiem con nda chi kumu de oso jay lo que es jay ndul'uey nda ju jay de majau kupu mu'u entonces kauk napu tu'ul esntons kupu jay tu'uem timjien pero ya después cuando kanan juy kuma l'eung tameiñ kujupu jay kuma ndutaung nda ximjieng y kauk jueu mary bi'ian jay kauk bi'iat tapu karat te tutsajaut jueut rajuik tibiñ rama timjien rapu y maiñ lanu'ut rajuik se kanjet rikiuan pu rajuik lanu'ut ramat limjien jay pu kanikas u maiñ kauk timjiem rapu timjiem rapu o tubam jay tatum xikil kupu jay timjiem de kua lutsajau kul'os jay kupu maiñ jay peuk pu l'eje rapu re mi'ia kauk nunu cuando kauk va chi'iuk tu'ey timjiem o tibiñ kute kul'us rama jay tiñiajañ p ti timjiem nda namjeng tsejep de nu'ujuñ matsey o jay de rapu mi'ia jay tuma'a kauk timjien y jay chu ya mut porque chu ya jay limy internet ya mi'ia rapu entonces pu kanjet si limjien pero ya nipep mbanjaik como jay kutap se kauk nunu nu'uey ndariu jay que kaung pur timjiem saria porque u timjiem de matsajau kichꞌijiñ saria jay ndung mata'aul tutsajam kich'ijiñ timjiem. Timjiem de kumal rapu kaung taejem que timjiem pero chu ya mut porque chu ya ya jay peuk pu l'eje ya es de lixa'aung rajuik ya jay nipem rapu limjien antes cuando va li'it si limjien pero ya lumey ne que rinyiji lupa ya mas ya kujui nipep limjien pero kaung antes si jay timjiem de va asta los, lem timjiem rapu <noise> de rapu ximjieng y ndajap rapu re kauk tuma'a.